أكيد بنحب <hesitation> البيت على شجرة جريب من الطبيعة، ويكون في سكون، وهدوء تام باش نعيش إسترخاء، ونعيش حياة هادية بعيدا عن-بعيدا عن الحياة، اللي نعيشه حاليا اللي هيا الضوضاء، والضوضاء الصاخبة نحب-نحب نعيش في هدوء.